yë du a'ax du amaxa'an am nyänëmbyë tradicion jue ëjt's ya ayu'u am du nënëm kudujtë wynmandy pues yë dun këxëk xaj ku a'axkapëp je jaya'ay o je wi'in kajptë t'sombë a'axtamëts nebya da ya tekamën ko'o ëjt's dun tekambë atyë adayaba naxwin este tyam ëjt's je xi'i nyak jatyë nyaj tunyë yë san juan xë, yë primero de junio, yë este san martin xë, xi'i yë san judas xë, mayë, mayë may ejt's dun kyëxëk je kudujtë je wi'inmany mëdë yë ejt's dun kyëxëk dun nak xyak ku ëxkapëp ko'o ejt's dun wi'in nax kya jadunë kap tyukudujtëp, tamët's yë muru'ux a'axë wi'in kyudujtë a'axë yë y ejt's wi'in ejt's kudujtë jadun.